La bina madi roxin a yai a izina a rawaan amun vamusas madi woxin la yai madi piat a rawaan madi zuruk xuna woxin <hesitation> a xayaf a zonon taim ma ga wana woxin a val madi zuruk madina vangaan a rawaan amun ran vagdul ma ga ziar la bina kawit a vavian madi zangas lauran madi zeleng a rawaan madina pit a vavian zuruk la val amun ran vagdul madina zangas Ka roxoin ka masiang <hesitation> a yai lamaskana bina vagdul di zoxot wana woxin a val di zoxot wana woxin a xayaf amun funalik, amun nana zinandi dina vaze nandi naguna zeleng a vavian amun ran vagdul di wa- dina wan lauran dina zeleng a rawaan be <hesitation> ka ma amun bina vagdul la maskana bina di soxot a rawaan amun fal la bina amun zimam di woxin gu na ramin gu na yari zinandi a zera yai Nagu rai dina vazei nua "a rawaan" dina vazei nua nanga "a rawaan" ka roxin amun yai ka varas la bina madi zoxot amun bina di zuruk a zonon taim dina rai ku na vavian a zonon taim dina woxin a val a zonon taim ma ga na zuruk ma ga na yan la ran ka vuai ma ga na woi ma madina zuruk madina yaan Amun bina vagdul di soxot rawaan amun bina ka wat la zera pop la zera bina dina mas, dina yari nanga ma madina vazei nandi "a rawaan ka vuai" ma gu na yaan a rawaan madina zuruk a zonon ran ka masiang a yai amun piran zimam ka vazei mam wana gigiwang a val wana